No egäl juhul soolanõ om hummogus parõmb. Makõ tege nii imeligus ja halvas olõmisõ hummogu. Iks üts kõrralik eestimainõ must leib hummogus ja vot tuu om hää!